Aduane a ndii no seesei aa yɛ fufuo. Fufuo yɛ akanfoɔ aduane no baako nkanka Abonofoɔ. Ne fufuo no wobɛhia bankye ne bɔɔdeɛ. Na afei wadwa bankye ne bɔɔdeɛ no asi gya so anoa ama no abene. Ne wawɔ no wɔ waduro ne wɔma mu. Na afe sɛdeɛ wopɛ. Na afei wadi. Ɔne abɛnkwane. Abɛnkwane nso wobɛhia abɛ, ntoosi, mako nnyadoa, gyeenee ne nea wopɛsɛ wode gumu biaa ne wo nam. Na afei wawɔ w'abɛ no na wasɔne so. Wanya abɛ no a wode bɛyɛ nkwane no. Na afei wode wo nam ne wo ntoosi ne wo mako ne nneɛma a wode bɛka ho ayɛ nkwane no ase biaa no nso agumu. Nti woyɛ wo nkwane no ase a, ne wode abɛnkwane no agumu. Ne watwɛne akɔpem sɛ ɔbɛbene. Na afei woanya w'abɛnkwane ne wo fufuo.